Koa resaka sakafo ndraiky, fandrahoagna laoko na hazandrano. Zagny rô mbôla tsy haiko e. Ary magniry zaho fô mbola hahandro ananjy ndraika andro any. Mety tsy niany mety tsy amaraigna fa antignaiko hoe mbola ho haiko hahandro ananjy.